أنا بصراحة أموت في الايس كريم، لو عندي مؤونة لا تنضب، كل يوم أجرب نكهة جديدة في أيام الصيف، ما في أحلى من الآيس كريم بارد وينعشني، البيتزا زينة، لكن الآيس كريم عنده سحر خاص، بعد نجدرنتعامل مع الحر بشكل أفضل، تجدر تجول إن الآيس كريم هوالرفيج المثالي لي بهذا الاختيار.